זאת ליא זאת לילה שמעת מוסיקה לחן אנגם ג’איה מן אלגעהבה, א-סוט כאן רעיק ועג’יב בחאל מאשי דיאל אלעאלם אללי כאנערף. קררת נמשי נשוף אשנו כאין וכול קטעה כאן קאייזיד אלפדול דיאלי. דכלת וסט אלש׳ג’ר ואלד׳וא דיאל אלקמר כאן קאיילמע בין אלוואראק, פג’אה לאקית עאזף עווד קדים ג’אלס כאיה’צב בלאמא ישוף חד, וכאן א-סוט כאיתוליד מן אלרוח דיאל אלגעהבה.